Karazagna sosy avy amina nahandro zao magnano sosy tômaty, sosy carry.yy˂ hesitation˃ alaigny tongolo igny titehigny de afangaro tômaty akao de asiagna poivre asigna sira de magnanjegny magnano sosy, fô misy ndreiky atao sosy soja, misy agnanaovagna sosy hûitre de misy atao sosy voanjo, voanjo na pistache igny, totigny de afangaro lafarigny hely de afangaro sosy, misy bechamel, misy sosy blanche